ଦୀ ଶାଂସ୍କୁର୍ତି ଵିଶଯୋରେ କିଛୀ କହୀ ପାରୀ ରେକୀ। ଦୀ ଶାଂସ୍କୁର୍ତି ଏକା ଅତୀ ପୁରୁନା ଏତିହା ଅତେ। ଏଠୀର <hesitation> ଦାଲ୍ସନୀ କତା, କଲ୍ରାନ, ନାଠକା ଏବଂ ସ୍ତାପତ୍ଯା। ଦୀ ଶାଂସ୍କୁର୍ତି ଵିଶଯୋରେ କିଛୀ କହୀ ପାରୀ ରେକୀ। ଦୀ ଶାଂସ୍କୁର୍ତି ଏକା ଅତୀ ପୁରୁନା ଏତିହା ଅତେ। ଦୀ ଶାଂସ୍କୁର୍ତି ଏକା ଅତୀ ପୁରୁନା ଏତିହା ଅତେ।